Desaroos usi, waa maz gəə, pina suksa baar ar ukaroyaa, ar ukaro bən gə piipaya. Lin ni n sundək, minge ar ukaro pii, ar ukarə gəə gə piipa. Ni a pe'en nak ki, nok gabta dəllə esakat, ni i goonak telle, ni i goonak telle, koo daa moozi neziya, ni i dooskəna inge moo, una ma'na timləpak gə, piipa. Amaa anni pu rooya, moobo ni a pe'en nak, uki puna uekəna. Mona pe'in naa tomr, eniboo gə ma'ka tumlə, mona pe’ monge o̱o̱ inan tawotan, inandə, riizi, tapsətan. Aa mari a go'pa, maz, waa maz, ina pu roon uni, go'pa ves, amaa na rii teller, ko bənaya, una na ma'a, na moo, mona ta'tan tir dii zi, gəəm a duu ina ta'ka tiir rə an doosa. Na moo vega ran zi gəəm moorə, a gəə gə a piigəs, a gweno, a oksuk oo, ina ina bo'ra an faa, a le'ek len go'rəska naa zura mool, ko una pa'ka pa. Amaa mona pe’ in, monge aa inan ma'bopu woo, ina go'pa woo, ni goon nak too ma'ka man zi. Na ma'a bo ar ukarə haa kangba ləəgə i dook inge bo kangba ar sibiti rə, haa ina roon zak sə zaarə rə rə rə kamtə wərək moorə. Amaa ina pu roon uni, ko bonaya, ko bonaya, una na bo'ra, gənnəm naa maam tamnəm. Ina oor dəlla pan piipa, ina a mee dəllə te'en telle, ni ma'an nak pat, ni ma'annak telle, zak zak sə re tawotan. Noka riik ina monge aa mina ka mee, nka po'rə ri'an, aa minaka mee nka bo'rəpu ri'an. Aa, ina a bo'ok sə monge oo, minaka meen eni pu billə mu'ka, pu billə na'rə. Moo yaam, yaam weccawe, a bo'ra ina a le'ek bo'kan, asectən, a daasə bil, gwam daa billə paaz, pu gwenkrə. Meemen bo ni bo'os kəna mook si a kinən una weccawe sə bəra baar pa. Ko bonaya aa yangi ya billəi yi telle. Ura bonge bo duu una som dəllez piipa, aa pat aa telle koo neeya puna n dong gwanza ulləz, noka riik Moo az ni npu dookən dək mona ta'tan tiir dii, gwenəm ura ta’ tiir dii az gə pu rigazəya. Moo bo, moo monge moo, moo rega ran zi, epu oorəka rə, duum ina vega rau doon. Nok koo neeya duu ina ullə pu mu'kan. Amaa mona monge ɓo duuk una som dəllə te'ang, arə dəllə te'ka ari, gonga zi, npu dooskaarə, ɓəkka baar daakapa. Noka riik, moo maz, na moo maz gala ki naa kwa, ni a dookən monge una ma'bo timlə pak gə pii pa. Amaa ni a pe'eki pa, ni a pe'eki gwanki gə duuka ri'eri. Amaa ko bonaya pe'em koo anya mis, mondə mis, ri'eri bo gə ni a pe'eki, ri'eri boo gə ri'gək ba ni zanna. Mona pi an una naa ma'na, duuka naa ma'na, mona pé boo naa tamnən, ee lalla, lalla, lallai, duuka boo naa tamnəm. Dəllə tlo esak ina boꞌrə pu pii ni ndook, in gamna wessa dəllə te'ek, uni aa uraz baar sugu, uraz baar sugu, le'ek dooka bonge aa, səbo bəs baar pa. Aa, n gəsək. Mona monge bo gəttə bog too a mee inge inge ka̱a̱, a meekmen ni in ma'zokkak Amaa ni bamnnak, moo a foto meeka pa, noka riik, epu oorərə, ina ma'ak zok sə moo azuk saa doo monge, monaka mee, minaka meen, a daa eni, go'pa. Dəlla esakkal daama ur uni pu zo'okrə uni, i pu zo'okrə una na ma'zok topa, somo, sii i dən zok paa, si iii ma’ dəl ni ni baar kwesik. Amaa mona moo, moo gwan res inge moo mona zaa, mogə bəsəm baar, a esə marig monge aa ii mari ai, bəsən baar, moo ina meeya mo'a moo gwan ves moo moo moo maza eska in bəska baaləz zi, i dook inge aa moo mazaz, moo mazaz wweccazzi. Npu oorək billa paal lə, na esaa bərka baar, araa tornak telle, bərka baara aal na ar ruuska ina go'pandən. Nok, mona ruus pak, a mee ara a de'kənak pa, luge bo in <hesitation> zongbəz pu kinaro dii amaa mona ruusu, mona ruusu, a mee ara inan de'kən nak pa. Npu orəkaa rə, miigə n de'eskən pakak ari, paka inge <hesitation> maz zok yagnuk piipa. Ar ukaro gə o̱o̱ baar suka, amaa ar ukaro boo bəngə doole ji zok gə yaka, n de'sapau paka miik eri kaa. Bil na po'aa.